Parmamon mijo miyurba imbas pues mi utan mi guñon cuñ max kiej miguel o aveces el show nigue ni mal pues ando mi lot a not gel y mi yaguesshiwey y a tutuwana ando mi jun wey a un nuweñ mi at nincun y a tutuwana ando mi jum wey a ot naros atotey andoymamom yeninyouy.